Ianao zany laha ohatsy hoe hanao paysage zany ianao a, <hesitation> tracenao amin'ny crayon aloha igny raha ho sorata- raha ho lokoanao, tracenao am'crayon de vita igny magnaraky am'zay koa lokolokony regny ohatsy hoe maitso izy misy ala de lokoanao maitso de misy tendrombohitra izy de ataonao paozin'ny tendrombohitra koa zany bakeo de vita.